Sakafo saro-pady ihany koa ny trondro, zany hoe mijanona mandritra ny telo andro ana- telo andro na efatra andro eo ao anaty vata fampangatsiahana izy no azo hohanina fa raha mivoaka ao anatin'ny fak- vata fampangatsiahana izy ma- aorianan'zay ka tsy mahazo vata fampangatsiahana intsony de efa manomboka tsy azo hohanina intsony zany any am'fahadimy andro any.